<noise> <hesitation> mwana vala valyasi <noise> vala valyasi mbona kabisa <noise> ata uwambona ata uvutusakula jiwoneka inonu pwi- upwi be bebikula <noise> kumbe itene nukukulya, itekido vikula <noise> kumbe nukukulya ugwe swaili vatie vatie kula, <noise> yotwita kweli idi twita uvo tukumba vulevule, alisake. <noise> <hesitation> Ikinoma sana kila syavanu sivae twivae tihomwasikini <noise> ikinoma sana <noise> pia tukendeti. <noise> <hesitation> Lingi kunyumba punaliti ilyo <noise> ino ukuta wukampie ikule ikura jave jamiaka kihano! <noise> umwene iwona lunonu sana <noise> lunonwa nikung'umbuka ati tikampi ikura ukuti alia miaka kihano nikumbuka <noise> <hesitation> umwene uwona sawa tu ikumbona munzira, nakuta amilifuti, jitova jihone twee twee! <noise> <hesitation> ndita haya bwana ikura jana lakini uketa najo muntuku umu haya bwana.